Ok ratam las yia, em mega vat ma clan tanim kutare clan, e mononog no kainim tatim di aro yure lakon las yia a juare maga vera kistam tagim, no a vaga mega buru ve mama medi, tata me ga bumudi maga veira kastium lagine mega gius boo so usu ma na se on maga van oso ousu maga gias boo seusu ga kulaian, mega gius a larun boo, seusa to malelega giap a mara sugon boo tuna a. Na ga giup a dias rawa kip a xogona mama. A bub tata team kirip di ga bip boo gim ga vadas diga <noise> me ga vara kastam tagim. Ok megabu oxim a nina, a bu boo gum tomar a rugovat megabu varara gavat a ru duranu boo em kirip taseginin mega au megan mega vara na kasitam patem lumono na mama team aregan ma bu tata team novaga nokanam. Gara xagaton taniem no kanam ka kam a busese, okay memo omana lakara team buruvi a bu mama team abu tata team mega vandas, tomana gak mega malolo. Ok malolo ga gar ma a os taine muro kaluvan, a bu comit abu masa, ba medistret di ga orgisim em ka monday, di bub poruoro ravim ka monday me bu. Lime, ma viniro moga orgisim a balanaga viaga oinis maran ka nalagime, ginio maran ka visok to mare, visok bagim diraga pinim a xudent ka lip edi derakabapmim a diraba renin a namon kaia di ma busuodi, visok begim derama xlelap, di mas kius malus a regen mana tamadi mara posid. Ok <hesitation> ogesik id xaga monday me bu povororuli ga pasim mogo balanaviga. A vite mama ran meraba vat merab kis malus aregen ma visock kaniem ma vinino larmon a visock xiniam a viniro moga nenese, or nenese di ma loalana pasim moga loalana vaga. A vite maran orpa di ra ba gio. a visok birgin dira ba gis dira ba omase boo, dira gis dira ormase a bu keyok ma vinit bu boo moga alap moga vira kasitam or moga alip a manine moga va a bu vos diraba vidas duraba giune ma duramas gilas ma omasi boo ka viga. Xive sok tomari dira giniomalus. <hesitation> Ok moma mon ka ra yar m ga van, member ere a sisa tu, saiga a no e member, member temem muro vot fotin ga vovoro ravim lamon a visok mink, a visok anime d ga vandoo diga xise no kanam, na bak mine di ga vandoo diga xise no kanam, ra bak mine di ga sebin ene. Ok di ga van das dima di momonog kuri a karbus ma kavieng dibu vanimdas dibu vioitem edi kanu bu dibu xinindas dibu xiposot id viniro xregan me du uroma a cis. A lim tanimum mon abu sisa timim a bub visok mo a bu xitok ano. Visok aratok a no di bub momonog kurimi. Di nug di mononog. A tinip meinak di ga lagagaran moga vine di kasogo orlagin abub niro a bub mana ma komiti di bub porvoro ravidi, di rara gienis malus ka viga, tara larim a garime a vidiraba vovoro rawedi di bu kiep o garine a virero moga vosta gine dibu garigas mu, aises rer. Di bumura xioe ma eininim, du bu eininim ku viga eininima rielolos em arie, mogamin di lou sosnot kaiga. Ma ga monday mubu lin uso, friday ma bu tava kavuvu tim moga eunom ka friday elenim a xuga mesin ka pasin moga geinis malus taba seien a respect pasin mo ga geinis malus kavaga, tava sen a pasin mamaran lamon a xvos diraba vide. A nalagin di raba vade, a nilagine. Nu vuatagin balok diga bobo nen lamon a pasin moga dinau, bu dinau a nagulup xinim ka vinga. Dinau maket or dinau mani, dinau laman a madine, a boo di rama vog diraba vog baline a no dinau moga a na kasitam, tina dibu vat kasitam ma di bu dinau oigona boo dibu dinau xinem madine, a mani a nine katine mora dibu veiran kastem lamon a bunbun ma ogoropto lamon a vosbaba di raba mas bakim ani mani <hesitation> mega momoro a ra bugin. <noise> Aups a barok xin sioatu n ka bun a kain ming ga sine na ga maudun ka keita ien mon ka pasin moga tabu na kekeling ka vaga diraba kekeling lamon a vos taing ma nalagin tagin, osen a pasin maran eitatan marn ka viga ma balana viga taba xilomarn di raba kis malos direba vademu a kim talan ma diraba vade mu xinakin talan maran dira osen a su xina respect pasin moga kekeling ka ra tet a ra barok a ra oline di ra ba kekelikka vino pasin maga genego a pasin moga alip kalip a nanmon pasin maga vuvulik ta ba meun. Di bu povoromi ga na monday gia na line <laughs> community diraba vovorome ene gu na monday ga lin a pasin marn tabosena kekelink pasin moga loto dira ba musa osog a pasin moga lawto ka respect xigalap ka re tetgu na ro a lep minin a rakalep ka tet giana rolep mine a raga lep ka tet na nareba korop kagalap moga lotu meralo lourim belock a horotagine moga rolepa naglap moga lotu. Em bosen lok cecelek maran, pasin maman diraba elep diraba orec eda kavaga a pastor bu vovoro nave em ka na sunday merabaxlep a viniro mamara ka pasim moga lotu, rawa tiba mara visok kede dirava kis malus diraba orsen a cecelek marn lamon a nerom marn usos a or rotagin di ra mas seseg ka na lou kerip, diraba seseg. xien kavuvu a domon na mara peleso na ba duguma xho taginka senseg, tim pelde de mara tavin bilong ka guron muso a xanom, nomka tinm or xunu ouso galu xunum ure ga market tavadu guma a horo tagine. Duguma horotagine tava seinsin, xusulaga neroto uso ga horotagine taba lukatem edi xnitabu balure dei a xunun tide lamoga kar hure ga vagarine horotagin na momonog arigen mede ma deraba osena cecelek marn ka loalanviga, genismalos ka balanviga respect a ra tet tagine a regentagine, gana roron a ragalap ka ratet. En talan em lok kamarn, orotagin na kama lamon. Na sosen tomine a talen marn, ka pasin tede a na tet deraba momong malus, deraba momong areg na bu esoda deraba respect em a lou papa te, bu mama te dega saban, a mamata gasa bane papa tu gasa ban em tasegen mon me momong yo bu momong aregan mon; duguma mama, papa du ka saban parsenatalan marn laman linte papa de bu ainindas debu osomet lamon a lamas yary nen me bu oritim edi rava ounin laga rava hunim laga rava ounum laga rava no lep a lamas or viene lagamo ka blok ka papa ga sulo, ka pasin moga gerges ma merba gerges lamon a ra xir moga ra tet xiraba gerge uptim mon samana maksogo sen a gerge meka sogo osek gerges kawa mebu mono onbel mon aregen ma family. Tu aregen ma bu sesatu busagukano mabu bata tu momong vienbel mon aregen me di a ra nan dura du ma nono Nau xa vaga raxin du xun block nao. Ok ara ne lelep so usu a tet tomare. A sisa to na vadas ure meo momonong arive me bu momonong arive e bu momonong arixe mem taron mem taxiinen a ra sisa raxin tano ne so lamo na monong so lamo xa virok <noise> met mon mep momonong so xavu mem taron so xavu xa xoran ta ni met taron tasixinen a block ka nie e papa me mama du ga sulo. Sulo a lamas du ga sulo buo sulo kakao naxalap kirip duga sulo mem tasixinen mem momonong karen. Me bu kaosoxo nit tava painim kalap nan me ba painim ava sivin a mani va na xalap panimem mae na momonong. Mem taram me buk momonong arixen mi di <noise> a talien moxa osien tumanin a talien maran mera ba xirixis malus kana xien me raba vovoro lamun a talien maran meraba vet me raba osien osu a pasin maran moxa xiris malus ba vovoro rava ba visok tomare anu bak tomare gana unan arixen ina visok aona visok tava vevet ana tinip ka balanavaga Osien asu a talien maran arixen ma gulos maran arixe ma visok ne dina ba onon malus isok tomare diraba monong malus <hesitation> o nenebu manonong o idi moxa r mama miang di miang di ga ilep na kam nono miang di galep ne miang di ga laxarup karen di ga laxarup ka tinip train miang galep idi. Ne iak miang di di xirixis muabg di va malamun emem ta valivim idi a na vusok ki di du monong a karabus ma malamo xa vaga raxin. Opa ma men ata mem me momonongd mem mon, me momonong re a vaga, idi iat idi iat mem ara lavana rus ma me momonong kabe timem iat madi xerexes balin tavimem mem pava roroplepidi ra a alivi idi ma ani lamun a visok ia visok kidi ma <hesitation> nu sisa miang du monong kuruma a cis ka pasin tabun na ngengelik ka vago dina ba ma di rava oru axo ma diura ma dui raca se ma xerexes ma viniro ase lamun ata ne miang di- iat di painim pa vidi Tatalien tidi, di iat di vevet ma di ilep akain asu apa ne iak miang dilep a amokorot tidi orong taxin na raba dime taem dira ilep a orong taxin ciso xa niroti ma dira vuxus a niro ti ma dira vuxus a talien tidi balus tingting kali xi di ta ba momonong arixen midi diraba vinim a kot tidi dira ba van baling uro xa vaga. Diraba vuxus a talien tidi dira ba kamap visok, maran, visok maran ka vaga du ione mon miang ga vera kaen talien opa ine mon miang neba laxa taba monang karen imem nao xa vaga mimomonong mi van bel kavae mem pa xerexes tavidi <noise> idi iat mi momong mara kana alelep pa nima nasion mabuk momonong maxaosoxo xerexes ariven mara tet angat arixen mara oin mem iat taron meraba emusumus auk lixilik mon me sa mana mesa mana balin miang auk bel evi lixilik mon tanimem mera tok sori me sa mana ma na kaen talien miang. Ne me mi xama lamun a talien moxa xerexes ma xip piniro ma sali viniro nan ma aribe suxuma ne mem mi xamalamun a kaen talien opa. Vovoro maran arubusren maran serim a nian tavi mem meraba eraba ma nian met tavi mem tamat lik meraba xis malus ma ka va e taba to masik kano na leplep e saxak ine ne bu eribe bu titbe mem haram a kaen talien opa mem taram me xamalamu a kaen talien ma talien saban ne kava ma talien maran moxa lotu talien maran moxa lotu ma xinis ka balan na vaga dira ba xis malus ma dir ba vovoro ide iat taram dira xis kava marago te dira ba xis ma vinoro mo viniro mamaran moxo nenese a visok moxonenese a visok a baxain dira ba xis malus dira ba elelep maran dira ba ilelep pisok di na luxautim tumagain avisok kidi balaure rumangain a visok kidi dira ba raxin ebu povoro rava baxain tano tavalukautim tumangain ebukano toxising tumangain ine ganung ova garin ine. Ganinung ma ngat mine to ingsing ine ta lukau tumangain e pupu to arubuk karo ne miang me bu kirixis miang ara taem e papa timem ta ba ribe, me raba vadas ure madak, ure xa vaga ren kure madak ok mira ba van balin lalo painim buo nan meraba painim inan kure xa vaga ren, meraba van balin lano uro xa vaga meraba momonong ailep nian taba <noise> ilep a lain taren miraba ilep a nian avaien di malamon meraba raba di. Van das ure xa madak mera ba visik man tavidi abu sisa nen abu tata ren. Ok ne ne ta vadas ne ta ba ma se inan tavimem <hesitation> painim iunan tavimet tarum <noise> ne taba ailep a talien moxa xinis malus ka vaga mo ngisien a ngenge lik ka vaga ine a talien miang a vas taxin me xa na di ba povoro me xa na mande xa <noise> laen di bu povoro me A talien moxo a vaga, <noise> di pu povoro ravik lamun dira ba ilep <hesitation> evos si de me rama de dira ba xirixis kana xien tava viniro rava visok, visok dira xuis malus ma dira ba osien a ngengelik maran ka balan na vaga met me ga vet mana xalap miang ana nian tagin miang me ga somana xave ana banban tanimem sa vet kave a banban kastam pa nimem ma me sa momonong pri. Kavei baling imem ma tinip baling bimun imem tasixinen mira ba vet. Kilinim minin a matmat kabu mama timem momalas idi ma maga sa stretim idi kavei balin imem ma ra dinao moxo mani ma mading ma nian. Ma ga <hesitation> omalas idi ma me monong maran iak.